<hesitation> וויזוי מ'קען מאכן די האר פאר א ספעציעלע <hesitation> זאך. <noise> <hesitation> יעדע האר איז אנדערש, איינעם'ס האר איז געדרייט און אויב זיי ווילן עס אויסגראדן דארפן זיי נוצן האר אויסגראדערס, אדער אויב ס'איז נאס דארף מען נוצן א האר טריקענער, <hesitation> אויב מ'וויל עס איינדרייען קען מען נוצן א האר דרייער. וויזוי מ'וויל...